أفضل هواية عندي هي الكتابة ، الكتابة ديال التدوينات والكتابة بشكل عام بديتها تقريبا في سن حضاش أو طناش من عمري.